Na las naꞌ set naꞌ wuná kara xnaꞌ diikaꞌ llet kara bero gallet karaꞌ karaꞌ chip to las naꞌ set naꞌ gunaꞌ lo di truna par gonax.